Eey min kam mi yiɗi sukaaɓe, mi yiɗi batcci, ngam ɗume waɗi mi yiɗaata sukaaɓe ko batcci. Mi yiɗi batcci amma ni mi yiɗa surutu e hayaniya, ngam to batcci ɗuɗi, to sukaaɓe ɗuɗi e wodi surutu, min bo na mi njiɗɗo surutu, sanne.